ما تخافش <hesitation> لا لا كل شي بخير، <hesitation> واليوم الطيارات ما شاء الله تحت السيطرة، <hesitation> اليوم جد في درجة عالية من الأمان، والأمور كلها محسوبة بإذن الله، إذا تحس إنك إنت متوتر <hesitation> حاول <hesitation> تاخذ نفس عميج وتشتغل عنه، وتشتغل على الاسترخاء، عشان تكون أكثر مرتاح في الرحلة، <hesitation> إن شاء الله توصل بالسلامة.